நெதர்லாந்தின் வானிலை இன்று மிகவும் குளிராக உள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளில் வெப்பநிலை முதல் முதல். வரை இருக்கும் ஆம்ஸ்டர்டாமில் மேகமூட்டமான வானம். அதிகபட்சமாக மற்றும் குறைந்தபட்சம் மழை. பொழிவுக்கான வாய்ப்பு ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானிலை முன்னறிவிப்பின் விவரம் இதோ. சனிக்கிழமை ஜனவரி அதிகபட்சமாக மற்றும் குறைந்தபட்சமாக. உடன் மழை பெய்யும் ஞாயிறு. ஜனவரி சூரியன் மற்றும் மேகங்களின் கலவையானது. அதிகபட்சமாக மற்றும் குறைந்தபட்சம். திங்கட்கிழமை ஜனவரி அதிகாலை காற்றுடன் கூடிய மழை. அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்சம் மொத்தத்தில். நெதர்லாந்தில் குளிர்ச்சியான மற்றும் ஈரமான வாரமாக இருக்கும். எனவே மூட்டை கட்டி உலர வைக்க உறுதி செய்யவும்.